<hesitation> nunɛ hi zun oro tua unna mi beobenɛ a tuo be lo amu unna mi amu lo'o mi lo mina toro naso dama de tua cɛnusi lo danso dama de ciza cɛnusi aro wemi ta ma beobenɛ a vane dirobe tomɛ onni coro ho naso tawe aro demusi abe lo zun oro mu musun lo mi na